Mi helaake gelle amin ngam wainaɓe ngujjowoɓe so me ɓe naata, yanndego daaki mi hirsi goɗɗo nde ɓe fuɗɗi holuki yam, amma joo ɓe mbawaata ɓe gara takki amin.